देखो सा हुकम जिण पाकर मानक रवा वास्ता आप रा गर बना वीन तारा जे जणवर बे बनाव जण मं बे रवा चेवा जितर बे जणवर हावा। वेणा मुं सबव जामेल सुरनाग चेत्या बनावा बण मं आइना गणी सुरंगा जाति होवा और गणी तो बिन मं खेणो रकण काम आवा एण पार्कर ऊ सब अलग-अलग काम में वा हा।